وكانت الخريطة تشير إلى مكان بعيد في الغابة، قررت أن تستكشفه، فذهبت مع صديقتها بعد رحلة طويلة وجدت صندوقا قديما يحتوي على جواهر سحرية بدلا من الاحتفاظ بها، قررت الأميرة استخدامها لمساعدة أهل مملكتها عادت.